אַלּוּ עֲזִיז, כִּי דַאִיר אָצַחְבִּי? קִנְת קִנְעַיְט לִיכּ בַּאש נִשּוּף וְשַּׁא נִתְלַקּוּ עַל גַּ'דַא שִי נַהָאר פִי הַסִּימַאנָה הַדָּאקּ, אִלַא כִּנְתִי מֻסְלִי עַיְּט לִיָּא בַּאש נִתְפַּהַמּוּ עַל הַווַקְתַּה וְהַבְּלַאסְתּוּ, יַאלָּא בַּסְּלַאמָה.